Oniovo who be no ome roho usu erao na kpobi no ore se jo ho no me kele na or ne ahwo akpo a rie nai-ove me sai yo woho arao no o were ome ureme ne ho me gu owhe orue he oware no ai yo who re yo rie fiki ewoma no o ore noi re owho uzeme rie arao roho udi no a se na no me se kigine na no o re gbere ebe o re je re igu na yo arao jo nome you ziezi no <hesitation> fiki oghere ve fiki awere rie udi na no whe be ive na yo arao no no whe te sai kpei or whe de rie oghere izuwo kpobi no whe rehie ro the o re mu ame whe te rehie the ovovo omo ore ebene na o re jane, whe rehie the ame-edi o omo ore eberie na ore jo jarie oghere izuwo kpobi okpokpo rie te o yaya rie no whe rehie the ore ke owhe omamo awere oyena wha rieze no me ro rie obo udi roho arao jo no meyou ziezi a re ta roho oware no ohwo o ruemejo ojo obo ho o je no ere no me te je je obo ho arao ofa no me karegheho se kigine ha oye ho ebo ebo na. Me ro eware ive ge obo hie oro ososuo arao na ro woho arao no ro roho o re tho ohwo o re je tho eware whe wo fiho uwou yo arao no o re gwolo ekpehre ohwo zio evao ighe no o wo rie o ro ha fikiere ebo yo arao no u fo no are thu yo arao no o re ria kugbe ohwo no who te ote rro kugbe owhe oterono eji orro evao ogba na no wher no na ejina re ru eme a re re ogbeno who ogba or uwou na ighe tioyena o ru eme orro no keme ebo na te wane rue ohwo owo ezi jo no orie omano ore dhese kee roho ohwo nana yo ekpehre ohwo, ohwo nana wo ekpehre omoa enana tueru ebo na no ore ru ebo ore ru evao ighe ore gbo ore ze no whe re te evao ighe no ebo rro whe te maki rro emam o ohwo dede no whe wo emamo udu ino who bi kpoho evao ighe na whe ne omoghere no whe re ro nya onya ra, keme te owhe ekpehre ohwo te owhe emamo ohwo ighe no ebo obe ra o re gwolo no arue eva e oghere kpobi o ve gwolo no a ru o eva gwoho gwoho no. Keme oye omarie ho osu ono o be ro erote ighe na o te no ohwo no o worie no fiki ere no whe te be ruō ighe tieyena whe re kake kpahe ohwo no o wo ighe udhe, whe re kpahie odheroho niovo me be nyaze obo ighe ra me rie oghere no erao no who bi thu evao ighe na na e ro no whe je kpahie udhe taure whe ti te evao ighe na nai ohwo no o wo ebo o reho mm amareghe si ufi fiho evao ebo na oho no whe re sai ru eme whe re ruō evao ighe oje no ere no irueru abo ebo no o ro were ome na oye na oye. oje no ere no ofe eriare rie je ro ofe jo no o o ro ziezi re ebo whe be rue na epano o be reoghere ore no ohwo akpo o be re epovo na whe re rue roho awere re o re ziezi re fiki ere no o te kpi roho arano no are ro the emebe o ro izuwo ovaono no are ro the emebe o ro izuwo ovovo no ma ohwor isoko ma re mai jelike ma re wuhie ziezi na o ro ziezi no a re rehie the ebe a terehie the ebe ogbe kpobi no a the rie fiho whe re rue no emoha na buobu gbini maijo gbe ejei eme eme te jo buobu a re bo no onana ma re ru emejo ma re ru